لو صرت فاضية يعني ثلاث ساعات في اليوم اعتقد انه هاي الوقت راح يعني راح اسوي فيه وايد أشياء نفس مثلا بروح ازور امي او بروح يعني حق اتمرن اروح الجيم او ال- البول وبعد يعني بروح اعتني في نفسي يمكن اروح جلسة مثلا <hesitation> عناية بالبشرة وهاي الأمور